Sicürament ai bocia a pias fe, ai pias giughé al calcio, lon li al e sempre o al balun cum a s'dis, pöi cuaidün si a taca a giughé a hockey, pöi a ie d'gent ch'a gioc giuga a tennis e pöi a ie d'auta gent, specialment le fümele ch'a giögu a pallavolo